Dayesi denigede dandi, <hesitation> umubana ndavitumila ingoma ndevubai, lege langunendesha na mkule, konanili dajavai mgogutile javentakiwa gogwetagwena nkafurahi, na marosevye legoni kafurahi. Waja nanili jeyiwada ja majilani vakujile, muvalanga <noise> kimemugweta nigafurahi, weninanyanda sana ngonge.